अगर तोला अपन चोट या खरोच के देखभाल करना हे। त ओमा डेटॉल लगा के चोट ल साफ कर सकत। हस या फिर ओम बैंडेज लगा सकत हस। जेकर से चोट म इंफेक्शन के खतरा न हो।